Kuna dina kunayan din awo kuna mišikila kura marrawayi wakayi tenadi kadaa marrawa. Kadaa coron marrawayidi, kuna lala kuna dina ngaaye. <hesitation> Kuna Rusia diyia Rusia n Ikren nin, Sudan nin rimia Libiya n diyia toko Siyiri n Iran nin <hesitation> Yemen nin. Ma lartaá ngaaye rimia ngaaye lalan korowo. Awo laladi adi da mišikila awol kuna njisanga tiwo. Adi ngaaye awo gundonga nduwuye rimia kangu mayinuwa kando awo jina bo. Nduwuye a la ti royinuwa kando mayina bo. Adi awo adi kura marrawayit. Adi ayimia. Lala njutulonga tulumbuwa kingallin yam ndowu soniyi kada, yam ndowu soniyi kinan ma lala yam bunduwun jawadu ma bundu wura n woli n ciyia ngaaye jawadu ah adi teyiyi yamma ciyia ngillaro jeyo jodu cotulunuwa yam sonia daana awo kura marrawayi na, biyi ndowu gayi kida. Bu tullo kam fiyi ah Allahayi cirawununa, bu kam tulloye fitta Allahayi grayinana. Adi awo adi miškla kura marrawayit. Nduwuye dun tud kayinan. <hesitation> Lartaá wura dowuyia woli dowuyia ngaaye dun tutto dowuyina awo kuna awo la gundoye diyia dun jedeyaye kal ah.